أكبر حيوان شفتونو بحياتي هو الفيل - شفتونو لمصر بحديقة حيوان ، بالالفين وعشين ، شهغ التاسع - وما عبالي يكون بهالحجم هذا تفاجئتو بينو كلش ،يعني حجم رهيب